Ko sowtorde mawɗe ko noɓɓi haala e duunde njunndu. Ngal sowtorde njiyataa kammuɗi laawol e dow, ngam teeŋngude laawol ngal. Haa, kammuɗi ndiyan njantataa e goongu daande, ngam baawtoore laawol ngal.